أفضل طريجة أنهي فيها يومي إني أقعد بزاوية هادية بالبيت أجرأ كتاب خفيف، أشوف مسلسل مريح، بعدها أسوي تأمل بسيط عشان أهدي أعصابي، جبل النوم أرجع شنو سويت طول اليوم وأفكر شلون أكون بأفضل باجر، أختمها بدعاء خفيف وأرقد بسلام.